Izy koa misy <hesitation> vahiny namako andaihamangy zaha amy herignandro ambony, ny <hesitation> ankanjo volagniky aminazy atany: magnanaova fitafy mihaja tsy anafintohigny ologno amin'ny lalagna.